Zoo aꞌan kadā íō ntíká nee zóo dvi stiebre káda iñō ntíka sītiebre otubre n ñatui nga iñō ne é ntá tsɨ ntika ikakii kueꞌēnti nga ntáikakii dku xanña itákii siko ñaꞌa a ne dv ntoko ñꞌu káda io otuvre nevvi já ñái añáti ngā ntóko ñúꞌu vi vi ja ne nté í ntika ñatu í ngadoo jáꞌa ne ñátu i ngāntíka tsi vvi iō ne zute zute ntika de dvi ñátu i iva daíne dvi ntu te kada váꞌa do ntute ntoko ñúꞌu kada váꞌa ñ ntute limú ne kada váꞌ netutama ntute tutama vi ntute santia vi ntute dvi kada íō ne ntte mlvne melon nttedvi ntute pepinu vi tsín ca i vaꞌa cí koꞌo do ni ntute dvi iña ntte iña ivi id kaneña dvi tamari ntúví dɨvi ntute jamaica vi tsínka io ndute jamaica ne tsíja kada váꞌa do íkoꞌo do ne dvi ni likuadu n likuadu ntíka likuadu ntíka ne tsínga ne ꞌa a íi váꞌa íkoꞌo do kada váꞌa do koꞌo do.